<noise> Pertamo mungkin hewan tercepat, meurut sayo hewan tersebut tu citah, citah tu termasuk alah satu hewan tercepat lah di dunia, kareno citah tu biso berlari kurang lebih sampe tigo ratus limo puluh kilometer per jam kecepatan lari nyo, jugo selain citah bido liat burung elang, burung elang tu penerbang yang hebat lah, kan dio biso terbang mungkin sekitar tigo ratus limo puluh kilo meter per jam jugo, elang, citah terus kudo, kudo tu jugo termasuk hewan yang baik dio tu kencang lari nyo, dio jugo-di tu kuat lah dio kan, dak gampang capek, kayak citah kencang lari nyo tapi gamoang capek, sedangkan kudo idak, elang tadi, elang tu di terbang kan, jadi kan dio tu cepat, mungkin kalua di aek tu ikan marlin, ikan marlin tu dio perenang, jadi salah satu ikan tercepat lah di dunia ni, ikan amrlin, terus jugo apo lagi <noise> marlin, burung <hesitation> rato- rato burung, burung falcon tu kencang tu burung falcon, burung falcon, citah nah mungkin yang paling lambat tadi. Kalau menurut sayo bukan kura-kura tapi siput, kenapo siput tu lambat kareno siput tu hewan nyo yo, dio bawak rumah, dio bawak cangkang nyo kan jadi berat dio susah nak gerak dan jugo tubuh nyo tu terbuat dari apo namo nyo otot jadi dio tu dak punyo kayak punyo kaki macam kito itu kan, punyo sayap macam burung, atau punyo ekor macam ikan dio tu ngandalin otot, oto nyo untuk begerak jadi lambat, di belendir jugo kan, lambat nian, terus cacing, cacing tu lambat jugo hewan nyo, hewan lambta kareno dio dak punyo-dak punyo apo anu nyo, macam kito punyo kaki atau pun tangan kan, untuk begerak, dio pakek badan nyo untuk begerak apo itu, cacing, siput bintang laut, itu bintang laut tu lambat nian dio, tu kareno dio kecik, dio tu punyo kaki tapi kayak bulu gitu nah kaki nyo, jadi lamba gitu jadi nyo, mungkin itu.